Uhexi ñaxhinina kún kue enoté kuchina iin kingui o uu kingui ñoté kuchina, xangaté lia alcohol telandua no nduá, mangaté kekanguana no kudoná cuenta kuili xino ñoana no xá'a, xaxhivii no kó xanin nrontó nó nridad ichí, no nridana xo'í ihó ñoti nindun ndó te xó'o tixhinro ñoana nan.